افضل انو يكون عندي القدرة على انو اتحكم باحلامي اكثغ مما انو اتحكم باحلام الاخرين - لان ما يهمني الخ اش عيفكر أو اش عيحلم ، بالعكس غاح يدوخ غاسي اكثغ ، بس أنا نفسي اختار أحلامي بعناية وبدقة حتى ارتاح